Telepisi yakkigunangngi narekko maeloq kiq nontong tapi nakkigunangngi engka to batasanna bagi ana-anak yawana seppulo u- umuruq seppulo aruwa e nasabaq maega deq to nawedding nanontongi mappada pile-pileng dewasa.